أفضل طريقة تكمل بها نهار هي جعدة هادية ولا جراية كتاب أو حتى نتفرج على فيلم أو حاجة خفيفة مع كوب شاي نعناع وهدرزة مع سهرية حلوة، يعطيك إحساس براحة جبل النوم ويجيك بعدها نومة حلوة مريحة، تستقبل بيها اليوم التاني.